<...>Mampiasa ñy helany aminy ñy raha hafa ankoatrany ñy fitiliña moa ñy ramanavy :eooo ñy fiakarany noho ñy fijotsoany zay ;<ptoa>ñy fi-lany ñy hany ho haniny ;ñy fañii fañitsiany ñy hafanà. lafa ñ'andro ro mà ;ñy fi fifandraisany aminy ñy biby hafa. ñy fiarovany ñ'ainy koa aminy ñy loza.